Ɔyɛ dzen dɛ ndɛ mber yi ewie suapɔn a ebenya edwuma ayɛ. Ɔno ara so na ɛrefa mu yi. Na mbom dza ebɛyɛ ma ɔaboa wo nye dɛ woara bɛhyɛ ase dɛ ɛrotonton ndzɛmba bi nkakrankra. Anaa ɛboa nkorɔfo wɔ kwan ahorow do a botum enya sika na etum dze bi edzidzi na edze bi so ahwɛ wo ho.